اتشيل الحفاظة القديمي الي موصخا ، تطويها. وتخليها بالمكان المناسب اكيد - وو تشطفو للطفل ، تنظفو، تعطرو - وتجي تخلي الحفاظة ، وحاول انو لا تكون كلش محزوقة ولا تكون كلش راخيي ، بالنص